﻿Nka naaba ndenda kubiika enyama yangye kurungi kugira ngu etasiisikara ndabaaasa kugitarika, kugitarika nokugita ahamuriro ekabanza ekarugamu amaizi kurira ngu eyome etabaasa nkokujunda, kandi ekindi ndabaasa kugiteeka nkomu fridge kugira ngu obufuki bugume buri kugifukiiriza kare etajunda, egume eri omubuteeka burungi, ekindi ndabaasa kugisiigaho omwonyo, ngisiigeho omwonyo habwokuba omwonyo guromeesa enyama gwiihamu amaizi munyama kare gugikwatisemu akantu, so yaguma ekwasire kiragiyamba obutajunda speed, ekindi ndahamya wayenda orabaasa kugiteeka ahamuriro obanze obe nkowagiteeka kwonka otagihiisa, wamara oshube ogibiike, kugiteeka otagihiise kirabaasa kuyamba kugira ngu terabaasa kujunda speed, erabaasa kumaraho akeire karingwa